مراکش چُھ پننہٕ بھرپور ثقافت خاطرٕ زاننہٕ یوان، یُس عرب، بربر، اندلس ، بحیرہ روم، ہیبریک تہٕ افریقی اثراتن ہنٛد امتزاج چُھ: ، فن تعمیر، آرٹ، کھین، موسیقی، سنیما تہٕ ادب، مذہب تہٕ روایات۔